Guꞌn c̲h̲uꞌnn x̱aꞌ tib mak kon tib biꞌch nak, tib biꞌch <hesitation> wen biꞌch yu yu biꞌch o lëꞌ biꞌch zu loꞌlá, per guꞌn c̲h̲uꞌnn biꞌch biꞌltsa bekwaꞌn guꞌnn minn lo biꞌch lëꞌ biꞌch xlëꞌ i guꞌn xluw biꞌch or lëꞌ xlëꞌ nak lëꞌ tsa dzexi tib man, o tsa dzexi ti guꞌn tsiꞌlx̱iꞌx xkomiꞌdlá <hesitation> o a guꞌntseꞌblá, ñale tib mak ne, guꞌn guꞌnn nak mak c̲h̲eꞌn nak man tipta zu loꞌlá, c̲h̲on or lëꞌlá xneꞌ, lëꞌ mak nak mak tipta zinkë x̱itslá.